Мошини шустушӯ як мошини автоматист, ки либосҳоро шуста, хушк мекунад. Ту либосҳоро дар он мегузорӣ, об ва собун меафшонӣ, ва мошин бошад худ либосҳоро шуста медиҳад. Он корҳоро бе кӯмаки инсон ба таври худкор анҷом медиҳад.